Ndre amy fivoaragna misy antsika zao zaigny fa maro be, afa-afaka mampiasa teknôlôzia ôlogno. Ohatra misy ahandro tiànà, ôhatra zah zao tsy mahay ma-mandro <hesitation> ôhatra vary, to de manjary resersegny fôgna izy de to de hita a, ake fô nianarantegna azy, atoron-jare aby na ôhatra firy kapôka zao <hesitation> atoko amty de rano zao. Atoron-jare zaigny resaka fandraoàna izi jiaby, zao minitra izy masaka a. de ahezagna mahandro koà, afaka mianatra mahandro amy ny alalan’ny teknôlôzia.